Mam san ni nyɛ wuntɛɛŋa n yɛkeri, la tari sɛla bɔ'ɔra mam de la pupeelum, la n tari sɛla de la tuulega wan bɔna didaarɛ, la tari sɛla bɔ'ɔra mam de la dabeserɛ la yeti di nyakera mɛ, la tari sɛla bɔ'ɔra mam de la fu wan tara sɛla ɛɛra ti la ku'ɛ dikɛ diilɛ la wan ku'ɛ ,la n tari sɛla bɔ'ɔra mam de la <hesitation> dabeserɛ la yeti di boi la diyima la wuntɛɛŋa la n ŋmɛ'ɛri se'em la lɔgerɔ n wan ku'ɛ se'em gee wuntɛɛŋa la nyɛkeri bala nɛreba wan nyɛ namesegɔ yɛsera ba san kiŋɛ nama kiŋɛ zi'a gee boti ba lebe kule yɛa puan.